peti eme nggo pande sewo ise, ise olong emi di lono one sawa. Poli emi li- lise lono so'o gah ba one haju paling langkas paling mese rantang gelang hena le usang agu rantang gelang emi lata. Ise eme emi lono ho emi cama cama, guna'n sewo ho lise gah kut na'a ruha dise, kut manga anak. Toe hanang peti kole manga kole kaka iwo'd misal ne niki agu apa kole iwo'd. Ise eme nggo aku tara senang peti ho gah ai warna ne di'a keta ise kole di'a cara kawe hang ngo ked one uma tong, ngo tenggok woja data one uma poli hitu kole, nggitu kole diang ngo one uma hitu kole ngo tenggok woja hitu kole. Hitu tara senang laku pe- peti hitu, ai peti hitu toe manga ribet ne eme kawe hang hia nggitu kole kaka iwo'd misal ne kerkuak, agu wase weri. Iwo'n kole aku senang peti ho one mai warna'n ne agu ise toe ma danga mese bail ne, sehingga ise eme nggo gah kut deko lata toe manga emong ne mena kut deko lata. Ise kole ngance hang dea, hang hang, hang woja. Ise biasa kaeng ne one puar keta, ise eme kawe hang gah ngo one sawa data, uma data, agu ise biasa'n eme nggo ruha ngance sengkali pat, lima, enem sampe pitu.